Eoa Kolombia ndraiky pays somary ahitanao mafia zany ao e, de io tonga de <laughs> gravy io e, resaka hitanao trafique de drogue reny zany zaka hitanao amin'io tanÃ na io ao tsy haiko culturandreo mihitsy donko raha io, tena gravy nainty raha io, de karakaraha zay zaka manjary amin'io tanana io resaka drogue.